Raha mpanamory sambon-danitra ah-ako ka raikitra irery <hesitation> eny amin'ny zanabolana voatr'olombelona, ary ampy tsara ny sakafo sy ny rano ao anatiny, dia ny andaniako ny fotoanako, <hesitation> azoko antoka fa tsy maintsy misy <hesitation> fahitalavitra azoko jerena ao, misy <hesitation> karazana <hesitation> fandaharana <hesitation> azoko arahana. Izay no andaniako fotoana.